Go ngam utu asaˈsara. enh adorn erome esa ˈsara mme ntack ayanem mebi abe nna yeyene oven deyne irem mmusune adorn ero'rome dubi vun nne egbi gaha egbi wor nnimeha adorn ni rome nne denne. nte kpa kubo onor onor urume. ekpe nsort edidict abe sughuren igod'goro mbe ke ovum mme ure oven mmebe arem înem înem íyebe abe agam uti eza-zara. mme yene iromadord. yene oven widanyi wîyene îrome adorn îre ke ítu ewe ikpake ayana awo ashina. ayanor mme ayene oven irom adorn. aba be mma ayen oven kpor-kpork. mme nge kuche dene mme oven wor ebine good abe babe mma ayene anor idanghi wor ayene ngam. anem oven ke oven onor Nse gba wa ayenine írenene. gba wa afu akpeni atte awor mu-gam înte hmm îromine egbi ku sor ngagam gba. ntei egbi ku zor sughren agima sughuren. ke sughuren mme gaha ufet educk oven. oven gba kpor-kpork sughuren mme fîaith educk iye onor. owor afaith educk aye sughuren sughuren mme guhuro ari. abebe mma ayen oven iromé adon. Éme nga gam ber chi. îndi romé́ adorn mmeabe. egbí ke egbi adorn íbi indeme aremi oven ijeromine. nsahame Nshina. ígahare nne ke adorn. mma adorn nse. maba nse efidiahe. oven kpor-kpork inem isan eyene effia kpor-kpork bange abbe aremi-nne arem mme eyenna Ano-idanghi ngam kpat ke abini ashiha, ababa mme yeni irome adorn, mbidiahi wor ayeni irome adorn ire ikpat ke abbe ashiha, oven kpor-kpork wor abbe arem irome nne irome, ntack abbe beh mma ayenna irome adorn anor idanhi wor ayenna irom̄-adorn ire, ayanna na mma gaha irome adorn am too too ukuja mma wey ukuja may sughuren iguru ke gba oven wor abe arem arem induck ukor nye sugheren nte ikukurebe mma wor ugam oven wor urem, ju uyeme oven wu urem, ugam-ugam ugo je ugurowo oduck eyembe abbe arep affia beh sughuren igurowo ke ouum good mme ayan-nnabe oven wor abe arem arem eneb-eneb oven ebi ke ami ere onor eyack esen ushigabie esene anim ke intack ise esene ke oven onor ndey omor kpak ayim mba useh, ayan-anim mma agaha enik am, abebe mma ayene oven wor nchi, mma erem oven kpor-kpork oven ngam wor mbane ndem igbatrigabe ashiha, abebe mma agaha oven ayi good.